Ai ndi zinji i cin abutso wa nna chon wa nka natsa, nnatsa butso, nna nani, nka na wenji ba bu wa hweh hweh ki online. Ndi zinji ki chin ni, ani’a nna na nna fovya ke cin ye ba, na gbe be na bi, nna dube wa nna tsakan abuwa nna chon i fin mikhi. Nma nde bu nde tai ki bye <hesitation> chukuni hmm, nma tai bu kijin, ayo wa ma mban nbɛn wa gbe byin, nka nan chon ba ijiji nna chon byin wa gbe gbe ba. Ki be ayo wa abujun ma mba gbe ma byen ra, ndi ya dui nde nya beu bu’a bi weh ndo’a, nna beu bujun ma be kwan iben zon’a, nde dan “oh” abujun wa hwe’a hwe’a na, katah abun re? Sai a mikhi nde nan mbu mbu, ndi na mbu mikhi, nde dan i maya tsa’n ban ndi’n da’ni? Vin, a “baban”, atɛn wa mbɛm ku nde abu’e nde kan zin’n, ku na bam da nmatsa ba ndi du’niy ijiji ye ba bu’a ma cin beu dai, nna jamdī iyo ba, jiji iye bu’a nna du ki dai. Amu ma pan, nya nya na gabya tsi ba chu ku kon, nde tu hin, nde gbe ami-se, iri na sensore ki bya sun tsoyon, amma mayin bɛ diu ba, nye be na nan yu na na bu be. Amma ame bɛgye, nka nɛ ka wa’a nna ta pyeken ndi yu, nka na zhi rogo, iyu nna ta pye iyu ibe ame bagye nna na ka. Amma amesi nna na kam ba, atan ma dɛn iya iya’a namesi, nde dɛn ciya butso ba wa ba, abutso ba’nu, ku y. Kui dan be mbɛn wunu ba ame wa na na ire? Nde dan atami, akwai butso wa fye wa a uwa ku tsabɛn chi “kamar” amesi hu, kur dan amma ma bi be ben si ya auwa ji hu ba re? Sai nde vyon vyon ki bau, kui dan abuwa na san’u ba ijiji ye wa nna jamdi ba butso idui ba, nka na ya daì, nka natsa nna nyani ba, nna du wa nna bwan, nka natsa bu’a itamaki ba. Ki be butso wa nnatsa ki be awaya, wa’a be na bu’ra online buying and selling dan, nna wenji ba tabe ba nadu, ba batiti. Suo numa. Abu ban nna wenji, bua ra, mma nde de pooh ki be “waya”, uma mbya ma san, uri twa’n dan abu wa’a a a pɛn? Nde bua ri tsati, nma tsakwati uri ta be nde yin, am ndi ka’n ta ye pa am nde ka nweh voa, ma ta nde yu, ko una twa atwen ma nde bya’a ndi ya pan itasha, ibe a driver, nma pan nde bya nde lwa yu au pa wa weh’h. Atwen nma a dubu atwu pyi, uri tsa kwati ma pan, ku dubu atwenyi nde pan, nde du bua <hesitation> be na bau dan iriba abu dubu pyi ki go wa hun’a hu, nna mbu mikhi ijiji ye ba abutson nnatsa nna fovya nna ya pa-jukun atwitwi. Nka na yi atwen twitwi ibe ajarin na tsa. Nde zinji ke bya atwen wan ina hweh jiya, abu wa baba twen ci dɛn ra, uma tsa kwati bu pa ri hweh twen ki voo, uma ta be ye pa au urì hwen twen ki bya ra, ayozun, nma nde be ya, atwen ri na bya ki bya yo wa ina nya ba, sai apa wa itsa kwati bau wana nya ku hweh twen ibe ra, ku yi abu wa dada ika’ngbe, dedezu uma du pazu wa ba khi ba ma har ni ngongo, ku don utsau abe kansi yu, uri ka’a na vo, ku tsan hankuri ku yu a lokaci ba titi fyi fyi na, jiji ya atwen na biti ichu atwen hia ka zan ibe ra ba wa uta yu ra ba. Ima ka bua apari’a ika na hwen twen ibe ra. Kui dan atwen iyo ci ha ra, amma ka ciya iri awa apa na nya ba. Iri kati iri ka ti, ciken ika bye pa wa ri, iri ka’i dan te yu dan atwen uya, auwa’u na nya, iri wari una nya kiukiu kiu ba’ni amma wazun ciyo chihara, wari chi kamar ku, kui dan uta yu jiji ku bya ari “kala” atwenari, ko ma chi iri wa ku na nya, ma chi’a iri ba kuma uta be’a kusin yi bi dusati wa hun’n, awuwa zun bi bi hwen atwen ki byen, sai nta atwen yi awuwa nna hweh twen ki voo, nte be nde yu fo ayunu tsa hunu atwen ika zan ben ire na. Mbi te be nde yi wuwa fo santi, atwen ka’aba awuwa wa hweh iben dan kuḿa ku yi po wa dada zin mi nde ba, ku dɛn ana nde be’a yu, kupi hweh twen ri ba. Nvoo, ndan nyu “hankuri” ku tsa hankuri ijiji ye ba atwen ibi ti, ku dan yinn dan bu’a pɛ kui hweh twen ri ba nde abe kasin yu, vin sai mba wuwari wa ina hweh twen ivora ndɛn gashi apa na hweh twen dan kui hweh riba, kui dan yin dara bua ku na te’abe na kasin bi nbe ma te be yu ra ba, nbam pa, ndan toh tama iri tsani? Au nte be yu jina nyunu pɛm ute’u atweh yin ba, apa hweh twen obern ku na ngogo dan nte be’a kasin yu. Sai ku dau yin dan am ndan ye pa’i dan ra ku tsɛn hankuri, ba nyonu na, anyonu pyia atwen ika zam, ika yu nyonu pyia atwen ka ka’abu, nka nimba, nka bau mbyu tsani re? Ku dɛn yina dan ku riga nde twen nde yi bea itasha, bea nde twen na biya “may be” a driver ku nde twen yu ra ka’a ra ba ti. Sai ndɛn toh, ku te a nunba pa pin visho’ ari nde yim jiji nbau ba din, ku te anunba wari nde yinn, nba apa ri dei amma ku dan kuna fo’a jiba, mbi mbi bau kasin ndan “gaskiya” abuwa mbya utsa’a nfovya ba, una chon uhadan cin ba apa wa hweh bu ivon da, ku dan yim dan mm tsa hankuri jiji ye ba, awuwari dan ngba mikhi, nka ngogo ba, kui twa ɛtwen ribi sai ngha mikhi ngogo ba, mbi bi zain, ki twa numba pu pa pin vishon’a yim, nba a numba ya, apa’ī bi nde dan ku na fo’aji ba, mma na zinji, ku dɛn ku na fo’aji ba. Sai ku bi bi zan yinu pyina hunu ku bi ban, ku damda “gaskiya” ku chi iben wa yana, nyɛ nya pan atsu, nya nya zan nya pan atsu, nweh zu mbi zan ndo mbya chi’a abuua apa hweh twen iben da na nya ba, sai nban a wuwari biben ivoivo ndan ra atwen’a ku twa bi ra, chu’a bu’a ndan ku twa ba. Saī ku dan yim da, awan ina yan ba’e’ni, wa ku twa yim da ma na ngɛh ya buzun ba wɛ’ɛ, sai nbau ndan yiku dan atwen utwa bi ya ciya atwen’a ndan utwa bu, “gashi” apa wa hweh twen ki ibeu da dan kui pan atwen ba. Ku dan ivo jiji ku tsa han, ku gba mikhi ku pan na, nba apa wa hweh atwen ki ibeu da, ku dan buwa pa kwi pan twen ahun ra ba, sai nte abe’a kasin yu, jiji wa īn chon du itsa ba zon ba, nte abe’a kasin nde yu, sai mbi nde atwen’a a ri nkɛ “sɛkye” ka nde so ki beu waya ibeu wa, pazu ma chon ku ka ye yanti, nde santi ba, auwu zu ka bi dan da ku na chon atwen’a ri wa hu ra ngha ra, vin, nde twen nde ya yu apan be kasin bi nde bi zanu ben wa ri ntwa yi apa kapyi wa ya twen wa dan kui pan wa’ hu ra ba, iben yunu wari “gaskiya” mbu mikhi n ba jiji ye ba awuwa tsan mi dede jiji ye ba, nbau igongo ka’n’ga ndan nde sakye hweh twen ki bea ba, ku wam bwazu be agroup bu twen’n hweh hwe, sai ku bi dan yim, kubi bau dan nka ngongo ba, kina abuti ci hu nka gongo bau ba ntsa “hankuri” ngha mikhi, vin ndan toh damuwa ba’ɛni jiji ye ba nyi bea yunu kin iri shon yu ba. Nna fovya ajari’a ijiji ye ba, ina du a nara anzu, apyi iyo wa nna byan “bukata” din iyo. Sai ka chiti nyozu nyozu nka nde a wazun ka nde so, wa hun ra ku ma anppa aua apazu bi dan an’du san’u, itsa kwati ku te be yim, nte be yi auwai, auwa ri bi nte an’da bi, nde an’da ya yin bu’a apɛ bi pɛn an’du, ku dan kai! Ku mbu mikhi an’du kui nya, kui nya an’du dede ku duwa ba, tama ku duwa ku gode yim da, sai nka ta kasin yi uwari dan, mbu mikhi ba jina ijiji ye bu, a “customer”jina ma ku mbu mikhi, ntsabam’ ku khi ba, ku dan, abu’wa ku nya’n, abu wa ku du – sai ivyon vyon ibe, ku dan toh, aku ndi dan yim dan ntsa hankuri nde na nya ngha dan, mma ndi ngongo’a tama au du’a nde ya du ka’ni de kani hia hweh ku nde yɛ du’uni nde hweh re. Mbu mikhi ijiji ye ba’a abuti’n na tsa nna du a nara anzu, apyi ki yu, ina tsabu wa’i itamɛki ibeu abuti’n nde na hweh, ki bye a fa ra, ibe waya ra, nka na duk t t <hesitation> riba i chiya, nna na kani, nchi ta wa fonfa, amma ntsu abu nɛ ya do beu na nani iyo, nna du “anba” abuni abujun wɛ idɛn. Tama na chi ka ma hari ntwa be yin be be’n nbɛn yi fyeke, be’n ne’ yo fyeke ba riba bu bu’a nnɛ wenji ba ibe apon wa zinji’a, nnɛ gode yin awu’.